қайырлы күн бұл екі кесе подкасты оның тұрақты жүргізушілері абдрахман және мен белла орынбетова
сәлем достар
сәлем достар десе маған бір блогерлер елестейді де сәлем достар әрі қарай бәріңе сәлем деген сияқты ма иә
біздің бүгінгі тақырыбымыз енді кішкене сәл мүмкін күрделілеу шығар кәсіби қасиет және адами қасиет
тақырыбымызға тікелей өте берейік мен неге мен бұл тақырыпты қозғадым
уақытта мен ііі көп ойланатын болыппын адамдардың ортасында жүріп олардың бір тұлғалық ы қасиетіне үңілуге тырысамын да
кейде ойлаймын мысалы интернет ешқандай технология ешқандай мүлдем ештеңе жоқ бір аралға барсақ
и дәл осы адаммен қалатын болсам мен і өмір сүре алар ма едім онымен қарым қатынас орнатып бір жұмыс жасай алар ма едім деген сияқты бір ойлар келеді маған
сонда мен ойлаймын адамдардың кәсіби біліктілігі артық па әлде адамгершілігі артық па деген сияқты ойлар мені мазалайды
менің бір і бұрынғы бастығым болды
ол кісі ыыы ұлыбританиядағы лестер университетінің ы адам ресурстарын басқару және қызметкерлерді оқыту мамандығы бойынша і магистратураны бітірді
ммм мен кейде сол кісіден сұрайтынмын қызметкерлерді алғанда неге қарау керек біліміне ме біліктілігіне ме әлде ыыы адамгершілігіне ме деп
ол кісіге мен көбінесе ы жаңадан қызметке алып жатқан адамдарды таныстырып мынау мынау бағдарланы біледі
мынау кісі мында істеген мында істеген деп айтқанда ол айтатын сен ы олардың резюмесінің тек қана жаңағындай м кәсіби жағына емес оның адамгершілігіне де қара деген сияқты
сонда мен айтатынмын сонда ол ыыы егер ол мықты маман болып тұрса ол адамгершілігі маңызды ма дегенде айтатын әрине жұмысқа алғанда ең бірінші
м оның біліктілігі ғана емес біліктілігі әрине жақсы бірақ ең бастысы оның адамгершілігі деп айтатын
мен сонда айтсам сонда сізді университетте екі жыл бойы соған үйретті ме дегенде айтатын иә і меңгергенім осы деп
сен мысалы жұмыста болдың сенде бір адаммен ренжісіп қалып сол үшін жұмысқа барғың келмеген көргің келмеген жағдайлар өміріңде болды ма
болады ондай сәттер ол енді өмір болған соң әркіммен әртүрлі мүддеде әркіммен әртүрлі мәселеде кейде пікірің келіспей қалады
пікір келіспей қалу бер жағы ыыы қатты сөзге келіп қалып қатты сөзге келіп ренжісіп ұрысып қалу мүмкін
ыыы кейбір жағдайда өзіңді ііі істемеген затыңды ыыы сенің қателігіңнен болмаған қатеңнен болмаған дүниелердің жауапкершілігін сен арқалап қалу мүмкін
ыыы бұл да жаңағы сен айтқан адамгершілікті деген мәселеге келіп саятын шығар
енді біз өзіміз тақырыбымыз кәсібилік және адамгершілік деп алдық қой
саған айтып кетейінші ы мысалы менің де ондай жұмыста жұмыс істедім де
сонда ыыы бір адамның мысалы қырсық мінезі немесе сондай бір і жаңағы адамгершілігінің төмендігі басқаларға әсер ететін
тек қана бір басшылығы мен жаңағы адамның проблемасы емес мысалы мен де сондай ұжымда жұмыс істедім болды бізде шуды жақсы көретін өсекті жақсы көретін адамдар
солардың кесірінен қаншама басқа адамдардың жаңа үнжұрғасы түсіп сондай бір жағдайлар болды
сондықтан мен ы ойлаймын бәрібір де иә менің жұмысымда мен талай рет көрдім басқа бір адамдардың кәсіби деңгейі өте жоғары бірақ адамгершілігі нашар
солардың нәтижесінде жаңағындай ну зияны болды сондықтан
сондықтан адамгершіліктің ы ролі айтарлықтай жоғары деп дейсің ғой иә бірақ мен енді нақты деп айта алмаймын мен әлі өзім де түсінбеймін
өйткені өткен жолы осы мәселе бойынша біз м бір досымнан сұрадым осы сұрақты соңғы мысалы үш төрт айдың ішінде көптеген адамдарға қойдым
өткенде ғана біз бір блог турға бардық та сосын енді досымнан сұрадым қалай адамгершілігі маңызды ма әлде кәсіби деңгейі маңызды ма деп сонда маған айтты кәсіби деңгейі әрине деді
ал адамгершілігі қалай десем ол айтады адамгершілігі егер сен жақсы басшы болсаң мхм кез келген адаммен тіл табысасың ол сенің проблемаң ол енді басқаруға қарай ы бейімдеп отыр ғой бұл саланы иә
басқаруға бейімдеп отыр бірақ айтады сен мысалы егер сен басшы болсаң сен қол ы астына жаңағындай і
өзіне жаңа жұғымды адамдарды емес өзіңмен мүмкін сиыспайтын шығар өзіңмен бет жыртысатын шығар бірақ сенің компанияңның жұмысын алға адамдарды алу керек деп
ол айтады мысалы егер біздің билік біздің басшылық ммм ол да сондай қарайтын болса мысалы
кәсіби деңгейіне сол кезде қаншама оппозиция деген сияқты түрлі үкіметке онша қатты жағымды емес адамдар жүр олардың потенциалын дұрыстап қолдана алмай жүр
бұл иә дұрыс егер оларды алатын болса олардың мысалы көзқарасына олардың сондай сыйысу сыйыспауына қарамайтын болса
біздің м мемлекетіміздің дамуы мүмкін сәл қарқынды болатын ба еді деген сияқты бір ой айтып қалды
ммм содан мен де ойланып қалдым сондықтан мен білмеймін дәл қазір шынымен иә ол дұрыс айтасың ол м пікірінде досыңның пікірінде тұр екен
бірақ ыыы енді менің тануымша бұл жерде әркім мысалы сен әуелгі пікіріңде сосын досың мәселеге екі түрлі көзқараспен кіріп отырсыңдар да
ыыы кәсіби адамдар ол дөңгелетеді сөз жоқ иә ол сенің жұмысыңды жалпы сол компанияның болсын мемлекеттің болсын тасын өрге домалатады
бірақ ііі адамгершілігі төмен болса ол түптің түбінде бір сатқындық жасауы мүмкін
болмаса керек кезінде болып қалуы мүмкін керек кезінде айтпай қалуы мүмкін
бұл бұның өзі де жаңағы жеткен жетістіктердің кері кетуіне себеп болуы мүмкін иә мхм
енді қандай да бір басшы жұмысқа аларда ыыы ең бірінші кәсіби деңгейіне қарайды мхм
ол өзінің айтқан талаптарына мысал айта алды ма қарапайым мысалы компьютерді қолдана біледі ме
белгілі бір бағдарламаны істете алады ма мынандай мынандай мазмұндарда жұмыс жасай алады ма деген сияқты ең бастапқы талаптарына қарайды мхм
ал одан кейінгі кезекте басшылар ы оның адамгершілігіне қарайтын секілді мхм
енді ол бастапқы негіздік талаптарын адамгершілік деген ол ешқашан да бір мынандай жағдай емес
ол сенің туысқаның немесе саған бір і қызмет көрсететін сенің балаларыңды оқытатын мүмкін үйіңді жинап беретін немесе өзінің қаламақысынан немесе өзінің жалақысынан саған бір сомасына бір сыйлық жасайтын адам да емес
адамгершілік деген мүлдем басқа
осы жерден анықтап алайық адамгершілік деген біздің пікірімізше жауапкершілікті сезінетін м дәл осы осы тақырыпта иә осы тақырыпта
өзінің жұмысына адал адал өзін ғана емес қоршаған жалпы адамдарын ойлайтын мхм әріптестерін
иә мейірімді сондай бір адамды білдіретін шығар коммуникацияға жақын сосын енді шыншыл и ол ешқандай өтірік өсегі жоқ мхм сондай адамдарды білдіреді деп ойлаймын
дұрыс айтасың егер мен мысалы басшы болған жағдайда менің бір қызметкерді болмаса мен бір адамды жұмысқа алатын жағдайда егер
і ол адамның толық қасиетін жүз пайыз деп бағалайтын болсақ мен соның ыыы алпыс пайызында оның кәсібилігіне қалған қырық пайызында оның адамгершілігіне қарайтын едім
мен ешқашан мысалы мынау жүз пайыз кәсіби екен осы маған жетеді адамгершілігі болмаса да болмайды деген емес керісінше бұл жерде баланс бар да мхм
одан кейін кәсібилік те қажет оның адами қасиеттері де қажет мхм
ал ал нақты көбірек деген мәселе де менің өзімнің жеке пікірім оның кәсібилігі шамалы басымдау болатын
ал ол адам ретінде і сол жұмысқа кіргеннен кейін әріптестерімен етене араласқаннан кейін оған да бір махаббат туындайды
ы онымен де жақсы достардан болып кетуі мүмкін сондықтан і бір бірін толықтырады бұл екі қасиет бір біріне кереғар емес
деп менің пікірім осы
әлбетте кереғар емес алдында да айттық қой ол кереғар емес деп бірақ бізде
сен мысалы жұмысқа алдың дейік осы саладан мысалы медиа саласы болатын болса барлық бағдарламаларды меңгерген сондай бір ііі өзінің көзқарасы бар мхм журналистік і жаңағы машықтары жақсы дамыған сондай адамдарды аласың ба
әлде мүмкін оны білмейтін шығар мхм сауатсыз жазатын шығар үйреніп кетеді деп де айтуға болмайтын шығар мүмкін егер мысалы бір сауатсыз болатын болса адам
оны хоть қанша рет үйрет бес рет айт а ол бәрібір бүкіл сөздің бәрін мүмкін емес қой мысалы қанша миллион сөз болатын болса соның бәрін айтып шығу мхм жазғызып шығу оған
сондықтан ол сол жерден де проблема туындайды
ол сен басшы ретінде саған да артық жүк ауыртпалық бір артады мхм өйткені сен әрқашан оның жұмысын тексеріп отыру иә
ол сенің міндетің емес негізі
ол өзі жұмысын жасап отыра береді бір тапсырма жүктеген істе ар жағынан бір сенімсіздікпен ііі сенімді болмай тұрасың дейсің ғой иә
мүмкін ол шынында да қаға біледі өскен шығар бірақ сенің миыңда стереотип қалыптасып қалған бұл жаңағы середнячок жаңа орташа кәсіби деңгейі сондай деп тұрады да
сен сөйтіп ойлағаннан кейін ол да өзінде үнемі бір көңіл толмаушылық болып тұрады бұл жағынан
енді мынаны тағы таза бір объективті болу бұл жерде қиындау үнемі қайта қайта өзіңнің санаңнан өршіп тұру керек
мысалы көзқарасым деп сен қазір айтып тұрсың ғой маған кәсібиліктен гөрі адамгершілік маңызды деп тұратын болсаң сен осының өзін үнемі қайта қайта ойлап отыру керек
адам өзінің жалпы мысалы дүниетанымына қатысты мысалы ұлт мәселесіне дін мәселесіне тіл мәселесіне мен үнемі өзгеріп тұрамын
бірде мен атеистпін бірде нағыз діндар адаммын әрқашан әртүрлі сондай бір жағдайлар болып тұрады
сол сияқты адам өзінің бір нәрсеге көзқарасын үнемі қайта қайта електен өткізіп жаңартып отырған шығар мүмкін
сосын мен сұрайын дегенмін сенен
әлихан бөкейхановтың айтқан сөзі бар еді ғой ұлтқа қызмет ету білімнен емес білімнен емес иә мінезден деген
оның не айтқысы келді деп ойлайсың
егер олар өйтіп мінезден дейтін болатын болса сол кезде қазақи ортада нағыз мінез болды емес пе
онда неге олар мінезді ыыы білімді іздеп жапонияның тәжірибесіне көз салды германияның тәжірибесіне көз салды россияның университеттеріне қанша адамдарды жіберіп балаларын оқытып отырды
егер мінезден болатын болса мінезге бай ел неге тағы да білім іздеп кетті дейсің ғой иә
а бұл жерде ыыы ол әлекеңнің айтпақ ойы мынада
мысалы ііі керемет білім алған ы орыстың да батыстың да басқаның да білімін көрген әбден жетік маман болу мүмкін
бірақ ол шынтуайтына келгенде нақты жеме жемге келгенде жылтырақ түймеге болмаса өзінің мүддесін ы елдің мүддесінен жоғары қоюы мүмкін
өйткені онда елшілдік мінез жоқ елшілдік мінез жоқ
ал елшілдік мінез болатын болса
ол жаңағы оқып келген білімін алған дүниесін еліне салуға жұмсайды еліне беремін деп тырысады
сол жолында ол мехнат көруі мүмкін бейнет шегуі мүмкін түрмеге тоғытылуы мүмкін басқа бірақ оның түбінде құрбан ете біледі мхм
ал енді бұл мінез деген сәл мысалы осы мінез деген неден саяды мысалы сол кезде де болды
келген ііі сол кезде патшаның жандармериясында тілмаш болғандар бар
яғни қазақтың арасында әлихан бүйдеп айтты ахмет бүйдеп айтты олар елді бүйтіп жүр үгіттеп жүр деген
оларды да ы білімсіз емес олар да сол кездегі өз заманның былайша айтқанда алдынғы легінде жүрді өйткені хат таныды орыс тілін қазақ тілін болмаса басқа тағы білімдерді жітік білді
а бірақ оларда кем нәрсе оларда мінез кем
мінез деген егер үлкен жақтан қарайтын болсақ ұлтқа деген өзінің еліне деген махаббаты ы ал тар мағынада қарайтын болсақ адалдығы
таза өзінің әке шешесіне адалдығы ұлына адалдығы жарына адалдығы отбасына адалдығы ұлтына адалдығы
осындай і түсінігі болды сондықтан әлекеңнің бұл жерде айтатын мінезі осы
а бізде де қазір бар мысалы
демек ол сол кезде сезіп тұрған ғой что і сол кездегі адамдардың бәрібір де енді даже қазақтың өзінде мінез жетіспегенін
мысалы мен отыз жетінші жылдары қайтадан үнемі айтамын осы ойды мен ойлаймын ешқандай да ресей емес ешқандай да басқа бір адам емес біздің қазақтың өзін қырған қазақтың өзі деп
таныған әріп таныған адамдардың бәрі шетінен арызқой болды емес пе бәрі бір біріне арыз жазып жаңағындай корқып үркіп
ол дұрыс айтасың бұл мінезге де і қатысты бірақ мынадай жағдай бар да
мысалы сол ыыы советтің кезеңінде өзара сынды өріштету деген бір науқан болды мхм
өзара яғни партия ішінде партия ішілік сынды күшейтуіміз керек деген

мысалы сен партия мүшесісің бе сен ыыы өз өзіңнен бастап жан жағындағы ыыы кемшіліктерді барлық адамды сынап шығу сынап шығуың керек
мысалы мынадай мынадай мынадай бүгін ы әпербақан мінезі бар бұл ананы өйтті мынаны бүйтті
бұл олардың танымында сол кездегі саяси науқан бойынша бұл өзара сынды өрістету күшейту
а бірақ бұның олар білген жоқ осының салдарының артында әрбір сынның артында ол бір факті қылмысқа дерек ретінде
і енді ол кезде адамдар мүмкін партия қызметкері болсын мүмкін бір білмеймін басқа бір атқарушы билікте болса жақсы кәсіби маман болды бұлар өзіне артылған міндетті атқарды
ол сын жазды бір бірін сынады айтты бірақ адамгершілігі бір кем болып соның нәтижесіне
біздің қазақ интеллигенциясы өте жұтаң болды біздің руханият әбден түсіп кетті тек қана идеологиядан ғана тұратын жағдайға жетті солай ма
демек бұл жерде проблема болып тұр ғой енді адамгершіліктің кем болуының нәтижесі иә
бұл жерде біз ііі мәселені қарастырғанда тек адамды қарастырып отырмыз мхм
ол жердің тұтас кемшілігі қоғамның адамгершілік қоғамның өзінде сондай адамгершілік қасиет болмағандығы
қоғам дегенде егер сені сотсыз ыыы тергеусіз айдап сені атып өлтіріп жатса қоғамның өзі сондай көрініс беріп жатса мәжбүрлесе адамдар да меніңше ол үрейленеді қорқады
содан кейін ол жердегі адамгершіліктің ол кездегі бір бірін сатып жіберу үрейленгендіктен қорыққандықтан
өзін тек қана аман сақтап қалу бір ыыы несінен туған тілегінен туған сондай сатқындық
ол әрине сен айтасың қоғам қоғам дегенде иә бірақ мен түсінбеймін шынын айтқанда қоғамның қоғам адамдардан тұрады
мысалы тобыр тобыр деп айтамыз ғой
тобыр деген түптеп келгенде жаңағы мен де тобырмын сен де тобырсың сенің көршің де тобыр сенің балаң да тобыр сенің ы ата анаң да тобыр деген сияқты сенің әріптестерің де тобыр
осындай сияқты ондай болмайды жекелеп қарастырғанда ы олардың бәрі адам түптеп келгенде
бірақ көпшілік болуы мүмкін жаңағындай адамдар мхм басқаша ойлайтын адамдар и сонымен қоғам барады қоғам осындай деп кетеді түптеп келгенде адамның өзі осындай
сен жаңа айтасың адам ондай болған жоқ ол қоғам ондай болды деп қоғамды қалыптастырған адамдардың өзі
жоқ дұрыс айтасың мен адамда ондай болған жоқ дегенде біз тек қана адамның мәселесін ғана қарастырыватырмыз да белгілі бір
адам деген енді мысалы бір ғана ұжым мысалы мен өзім редакциямды айттым жаңа ол редакцияны үлкен бір компанияға телуге болады үлкен компанияны үлкен мемлекетке телуге болады
сол сияқты бұл жерде жалқыдан і жалпыға өту мәселесі неге неге сондай мәселе болды онда былай қарап көрейік
неге осындай адамгершіліктің азғындаған ыыы ең төменгі шегіне жеткен сондай бір кезең болды
біріншіден ең бір енді ол кезеңге бірақ мен айтып өтейін мхм
ондай себеп болатын і себебі себебі
ііі біріншіден бірінші кезекте олар ең ұлттың қаймағын арын
олар деген кімдер
олар деген советтік кеңестік номенклатура
жоқ номенклатура емес бұл жерде адамдар ғой
олар дегенім кеңестік билік
кеңесітк билік ең бірінші сәтте
әлихан бастаған ахмет бастаған і ұлттың арын ұятын түгелімен
құрбан етті қырып салды
одан кейін екінші буынды кеңестік билікте қалыптасқан екінші буын қалды ал үшінші төртінші ол бассыз қалған дене болғандықтан олардан ешқандай бір адамгершіліктің бір үлкен деңгейін күту демейінше арты арақ
жарайды бұл тақырыпты меніңше бірақ сенікі билік дегенде билік деп айту дұрыс емес ол биліктің арқасында адам болды
сол адамдарды дәріптеп кім білесің қазір сол биліктің мүшесі мхм көше бар шығар ауылдағы бір мектеп бар шығар
сен білмейсің ғой әрбір адам қазір өзінің бесінші төртінші атасын ескерткіш тұрғызып сондай бір жағдайға жетіп жатыр
өйтіп жеке билік деп қарауға болмайды оның өзінде тұрған қазақтардың өздері түптеп келгенде
енді оны кейін әрі қарай талқылармыз бірақ енді қазір билік пен адамгершілікке онда оралайық
бізде қазір мысалы бағдарламалар бар иә
ііі енді мысалы болашақ бағдарламасы біздің жастарымызды қазір кәсіби деңгейін арттырып оқытып жатыр шетелде шетелде тәжірибе алмастырып жатыр
ы оқыған тоқыған адамдарды әрі қарай бір деңгейін арттыратын түрлі курстар бар бағдарламалар бар
сонда ол қалай ойлайсың мемлекетті дамыту үшін мүмкін енді ну енді жаңағындай екеуіміз де сондай бір пікірге келдік адамгершілік маңызды деп
егер адамгершілік маңызды болатын болса мүмкін шетелге барып оқытпай ақ мүмкін мүмкін адамгершілікті арттыру курстарын жасау керек шығар
мүмкін отбасылық жаңағындай бір тәрбие жұмыстарын өткізу керек шығар жалпылама
мен бағана айттым егер мысалы егер мен басшы болсам алпыс пайыз оның кәсібилігіне қалған пайызын адамгершілікке береді мхм қарастырар едім деп
тек қана жалаң адамгершілікпен иә мемлекетті өлеңдеп әкете алмайсың
бірақ бір жағынан енді жаңа айттық қой мемлекет осындай тәрбие жұмыстарымен де айналысу керек дегенде бір жағынан ойлаймын иә қазір рухани жаңғыруды бағдарламасын жасады ғой
мүмкін сонда бір талпыныс болған шығар кішкене адамгершілікке бұрсын мхм адамдарды деген сияқты
м бірақ білмедім қаншалықты енді тиімді екенін
енді ол мемлекеттік деңгейінде ол ы мемлекеттің гүлденуі болмаса ы бір кезең үлкен бір уақыт қамтитың нәрсе де ол мхм
бір бір екі жылда немесе бір төрт бес жылдың ішінде міне әкеліп нәтиже шыға қоятын не емес бұл бұл бір ұрпақпен қалыптасатын мінез
мысалы ұлттың мінезі ол әлгі еее елу жылда елу жылда дұрыс елу жылда ел жаңа жүзі қазан дейтін еді ғой
сол сияқты ол тұтас бір ұлттың мінезін бір белгілі бағытқа қарай бұру өзгерту ол бір ғасырлық болмаса
саған мен тағы бір сұрақ қойсам болады ма сенің түйіндемең бар ғой иә сен жұмысқа жұмыс берушілерге ұсынатын резюмеңде сонда сен бір графа бар ғой сонда бір
адамның жеке қасиеттері дейді сен сонда өзіңнің қандай қасиеттеріңді жазасың
енді көбіне шаблонда тұрғанды оны мойындаймын ол көбіне шаблон түрде кетеді иә
бірақ сен мысалы өзіңнің қандай мінездеріңді айтатын едің
менің мінезім мысалы жұмыс берушіге көрсетіп мен мынандаймын деп
мүмкін ыыы мен жаңағы
біреуді сыртынан жамандамайтын шығармын и ііі өзімнің бағалайтын қасиетім мхм мысалы біреу жалпы менің өзім біреулермен конфликтіге қақтығысқа қайшылықтарды келуді аса ұнатпаймын
бұл менің шынайы өмірімде де және виртуалды өмірімде де солай мхм
мысалы болады ғой кейбірде
иә комменттерді жазып жатады маған ол ұнамайды біріншіден мен оны істегім келмейді
ол менің жүрегіме салмақ салуы мүмкін
ол комменттерді жазатын адамдар просто олар қабылдай алмайтыны адамдардың басқа әртүрлі ойлану мүмкін екенін
олар ойлайды барлық адам мен сияқты ойлау керек деп олар тура өзіне өзі сенімді адамдар шығар мүмкін
ол тіпті оның даже бір сондай сойқаны ұрысшылдығында емес шығар
олар да мүмкін өмірді жақсы жақсартқысы келетін
олардың о бастық ар жағында игі тілек жатыр бір өзгеріс неге ондай мәселе болады неге ол белең алады неге көрініс береді осы бір оңбаған халық деген ар жағында игі тілек жату мүмкін иә
бірақ оған жаңағы әлгі ахметте бір сөз бар айыр пікір
әлекең айтатын айыр пікір алалы емес деген мхм
яғни әркім әртүрлі ойлану мүмкін түпкі бұның нақты мысалы мынадай
ыыы біз тарихта мысалы бір қоса өтейін мысалы ыыы мұстафа шоқай мен тұрар рысқұлов бар
біреуі нағыз тұраншыл түркішіл енді біреуі коммунистік билікке ұмтылған иә
ы коммунистік билік болғанда қызылдардың көсемі
бірақ түптеп қарасаңыз екі тұлғаның да түпкі концепциясы бір ол қазақты адам ету
ол екі тұлғаның да ыыы түпкі мақсаты түркістан мемлекетін құру
мысалы ы мұстафа ы орта азиядағы республика қазақстанның ортасында үлкен түрік мемлекетін құрамын
ал тұрар да солай түрік федерациясын құрамын түріктің өзінің қызыл армиясын құрамын түріктің жеке орталық ресейден бөлек түріктің бе түркінің түркінің иә түркінің партиясын құрамын дейді мхм
былай қарасаңыз түпкі түбірі бір бірақ соған жету жолдағы таңдаған жолдары әртүрлі
а осыған байланысты біз қазір енді бар ғой мысалы мұстафа керемет тұрақ қызыл болған деген сияқты айтуға болады ма
олардың жеке біз адами кейбір адам ретіндегі кейбір нелерін сырып тастап қойғанда адам ретіндегі кейбір тірліктерін сырып айтпағанның өзінде тұтас мақсат тұрғысынан екеуінің жолы бір
мысалы бұл кезде де солай
әркім әртүрлі тақырыбымыздан кішкене ауытқып кеткен сияқтымыз кәсібилік және адамгершілік бірақ сен айтып отырғаныңнан маған бір идея келді
мысалы бар ғой адамгершілік адамгершілік дегенде жаңағы мұстафа болсын одан кейінгі бір ыыы біздің қоғам қайраткерлері болсын олардың түпкілікті бізге жететіні кәсіби деңгейі ғана жетеді екен адамгершілігі сол қалпында қалады
мысалы мен өте жиі естимін шағын бір тар орталарда сонда анау ақын мынау жазушы мынандай болған мынандай болған екен деп айтып қалады мінезін мхм
бірақ оның адамгершілігі маған жеткен жоқ ол жай ғана бір өсек аяң осындай әңгімелерде ғана жеткен шығар маған жеткені қыры ммм шығармалары еңбектері тағы да сондай сияқты
сонда түпкілікті бәрібір ыыы өміршең болатын ол кәсіби қыры
қабілеті ол дұрыс шығар ол дұрыс шығар бірақ мысалы мұхаметжан тынышбаев дейтін тұлға бар иә
ммм соның сосын ал маған барлыбек сырттановтың і маған і барлыбек сырттановтың і маған олар есте қалған бір жағдай адамгершілікпен байланысты
мен мысалы барлыбек сырттановты ол ііі алаштың алғашқы ата заңын жазушы деп білеміз ғой бірақ сонымен бірге осы барлыбек сырттанұлы ііі
кімді мұхаметжан тынышбаевты жеті жылдан шыққан өзін жерлесі ғой енді өзінің кейінгі буынды сол мұхаметжанды петербургта оқытуға жаңа ықпал еткен
өзінің тіпті ііі соның жолақысын тағы түрлі көмектескен соған ы сондай тұлға еді
ал оның барлыбектің бұл адамгершілігін мұхаметжан тынышбаев кейін тұрар рысқұловқа қайтарды дейді
ііі жаңа қаражат таппай тұрған жерінен өзі көмектесіп і сөйтіп мүмкіндік жасап дейді
ал барлыбек сырттановқа ондай дәл тура сондай ыыы мүмкіндік берген көмектескен шорман шорман мұса мұса шорман иә
сонда былай қарасаңыз бұл адамгершілік
ал кейін ы тұрар рысқұловтың өзі тағы да кімге айтады мен оның рас анығын білмеймін бірақ дінмұхамед қонаевқа да ықпал еткен дейді мхм
енді кеше ғана айсұлтан естіп қалдым да ол кісі ыыы айтады і шәкен айманов біз өткенде иә иә иә
ана адам рөлін ойнаған і актер туралы айтқанда сонда айтады ол жағдайы жоқ сондай бір отбасыдан болған еді
сол кезде соған жақсылық жасап оны бір эпизодқа кіргізіп жіберіп ы жақсы бір қаламақы беріп сондай оқуға түсіріп сондай бір көзін ашқан адам деп ондай
біздің қазақ зиялылардың арасында енді көп шығар ыыы алаш заманында
сәтбаевтың мысалы өзі солай болды ол алаштықтардан бері және олардың көзін көргендердің арасында бұндай қасиеттер молынан табылады
ал керісінше қазір
қазір қалай қазір
дәп енді бұл менің жеке пікірім өзге жұрттар ренжімесін дәп қазір сондай мол адамгершілік сиреп кетті
мүмкін әбден нарықтық қатынас және басқа себептер ыыы кейіккен шығар
сосын білесің бе егер адам қазір бір жақсы бір шәкіртті көрсе оны оқуға түсіріп жаңағындай әрі қарай итермейді меніңше қол астына кіргізеді де
мен өте көп адамдарды сыртынан ммм вот мынау жақсы мықты керемет маман деп ойлайтынмын
бірақ түптеп келсем олардың астында ол кісі емес оның қол астындағы бір жаңағындай бала шағасы солар мықты екен
мәтінін жазып берген бір жерде бір жерде еңбегін жазып ыыы басқаруында көмектесіп жүрген деген сияқты
қазіргі меніңше тұлғалар ірі тұлғалар олар жаңағындай иә олар бір қол астына жинап алады да бір сорып отырады ондайды өзің де жиі көрген шығарсың
иә ол бағанағы айтқан сөзім де соған қатысты ғой
қазір мүмкін ондайды сирек көреміз деген сөзім де соған қатысты
әрине шарапатын ыыы ағалардың аялы алақанын шарапатын көріп жүрген жастар да жоқ емес мхм бар
енді бұл жерде атын атап ондай ағаларымыздың атын атап түсін түстемей ақ қояйық бірақ жалпы жақсы ы тұлғалар да бар
керісінше жаңа өзің айтқандай ыыы өзінің қол астында белгілі бір маманды ұстап жасырып жауып ыыы сол арқылы өзіне жұмыс жасатып отырған ондай адамдар да бар
бірақ мен сирек естимін бәрібір де біреу біреуге көмектесті деген сияқты
бұрындары біз студент кезімізде есімде менің бір ақ қана жағдай бар руслан бөлебай бір путевка ұтып алды да бір америкаға ма сол жаққа бірақ өзінде тек қана сол жақтың билетін ғана төлейді болды
ы журналист үшін ол жаққа барып келу енді керемет тамаша мүмкіндік қой ол фотоаппарат алғысы келді ол ана жақтан тағы да бір басқа бір ақпарат жинайтын ы қолына планшет ба ол планшет болған жоқ қой ол кезде басқа бірдеңе сұрады ғой деймін
сол кезде адамдардан спонсор таба алмады қаншама адамдар болды
сосын тек қана нұртай сабильянов естіді де шақырған өзіне руслан сонда барғанда ол оған прямо қолына ақшасын ұстатып
ештеңе керегі жоқ маған ештеңе қайтармай ақ қой міне осыған фотоаппаратыңды ал қаражатыңды жаңағындай жарат деп сөйтіп берген екен
м сол ғана есімде басқа бір үлкен тұлғалар мынау былай жасады мына балаға бірдеңе
жоқ көмек көрсетеді жиі бірақ айтады кейін мынаны айтасың ғой мынаны менің атымнан істейсің ғой иә иә немесе суретін салып қойып анау шықты ма деген жағдайлар
кейбір тіпті кітапқа демеуші болатындар бар ііі сенен талап етеді кітабыңның бетіне мысалы бәленбайдың демеушілігімен жарық көрген кітап
сөздерді мен естідім бір ыыы енді бір суретшілер бір жасап жасап графикамен бір кітап шығарған да сонда айтты
авторы мен болайын деп ол кісінің мүлдем оған қатысы жоқ бірақ айтқан екен де менің аты жөнім тұрсын сендерге шықса болды емес пе деген сияқты
кейін ол жігіттер әрине өздері шығарды ана кісі туралы естіп мен кішкене бір түрлі ойда болып қалдым
енді бұл неге осылай
ол ііі бір сөз бар ғой қарға басып жейді құзғын басып жейді сұнқар шашып жейді деген иә
бұл түптеп келгенде текке байланысты кететін ұғым сияқты
егер тегінен ііі қазақ айтады ғой сөзінде тегінен жарымаған деп
егер ол тегінен жарымаған болса ол қанша байлық бітсе де қанша дүние бітсе де жаңағы ол ыыы біреуге қамқорлық көмектесіп жарыта алмайды
өйткені ол бәрібір тойымсыздықпен қарап отырады
мүмкін онда кәсіби қыры емес адамгершілігі емес тегіне қарау керек шығар адамдардың
адамгершілік деген ұғымға да сол тек кіріп тұр ғой енді
енді бір адам болуы мүмкін тегі нашар тексіз жерден шыққан бірақ адамгершілігі мықты болуы да мүмкін ғой
енді бұл басқа тақырып сияқты
онда келесі жолы онда осы тақырыпты қозғайтын шығармыз бір алдыңғы подкасттардың бірінде
осымен ііі менің өзімнің сұрағыма жауап таптым деп айтпаймын бірақ көзқарасым кеңейіп әрі қарай да ойлайтын дүниелер таптым ау деймін
сонымен і өзімнің қорытқан түйінімнің ретінде кәсібилік пен адамгершіліктің қандай бір
қарым қатынас қояр едің
сенің айтқан жаңағы алпыс та қырық пайыз сол дұрыс ау деп ойлаймын
бірақ енді кәсібилік ол тек қана уақытша шығар мүмкін сәл ғана ақындардың өзі айтады ғой талант деген бір бір пайыз қалғаны еңбек деген сияқты
меніңше кәсіби ііі жаңағы қыры қабілеті жоқ адамды егер адамгершілікпен сен оны мынаның адамгершілігі бар деп оған баға беретіндей болсаң демек сенің адамгершілігің одан да жоғары тұрған шығар
яғни онда сен оған көмектес те одан жақсы маман қылып шығар демек ол сенің уже арыңның ар жағындағы жатқан нәрсе
жаңағы сен айтқан кісілерді айтқанда мен де ойланып қалдым бізде қазір беретін жағдай ешқандай біреуге
қолына ұстата қоятын ештеңе жоқ бірақ біздің беретін өніміміз ол білім жол көрсету яғни біз де ондай тырысуымыз керек те
сөйтіп жастардың көзін ашып оны дұрыс бағытқа жіберіп өзіміз ғана пайдаланып қалмай мысалы менің сайтымда жұмыс істесін осындай осындай деп қана емес әрі қарай дамысын деген сияқты
енді сол тұрғыдан ойладым енді бәрібір адамгершілік ау бірақ мен адамгершіліктен талап етпей тұрып өзім бірінші адамгершілікті болып алайын
дұрыс айтасың ал менің түйгенім і кәсібилік тұғыр болсын а адамгершіліктен кенде қалмасын деген
жақсы сау болыңыздар
сау болыңыздар келесі жолыққанша